Dengiz baliqlari, tuna, lasos, shirin suv baliqi, baliq pay kichik rangi, sarguzasht baliq, tishli baliq, srati, gold fish, karb gubbi baliq niontetra baliq, suyaklari rangbarang ko'rinadigan baliq, akvarium uchun kichkina baliqlar.